هو أنا مش فاهمه قوي السؤال ديتي والله ، بس ايوة الفن من المجتمع والله طول ما أنت بتشوف المجتمع رايح علي فين، هو دي بيأثر على دي و دي بيأثر علي دي يعني الفن بيأثر على المجتمع بالسلب أو بالايجاب والمجتمع بيأثر على الفن بردوا بالسلب أو الايجاب فكل... يعني عي ايه عمليه طرديه او عمليه عكسيه مش عارف المهم يعني هي وحده فيهم